ماني خبير بالرياضة وكمال الأجسام وهاذي الشغلات لكن تمارين الكارديو و السيت اب وهذي الشغلات راح تكون مفيدة لإلك بتشد جسمك بنصحك تاكل أكل صحي وبنصحك أكيد أنه تتابع مع شي حدا دكتور شاطر أو مدرب شاطر.